ګنډلو ماشین د جامو ګنډلو لپاره کارېږي. تاسو لومړی تاو شوی تار ماشین ته داخلوئ. بیا ټوکر لاندې ایږدئ، او پښې سره ماشین کنټرولوئ. ماشین ستن ته حرکت ورکوي او تار ټوکر ته نښلوي. دا طریقه ګړندۍ، پاکه، او اسان ګنډل برابروي.